Sistem oto, sistem tranmisi, sistem roda no supensi, sistem pengiriman, sistem elektikal, sistem kendali, sistem, sistem pendingin, sistem pembakaran no pembuangan, interior no kenyamanan.